Kéed, ìbá, itá, ìnáng ìtìón ìtiókéed, itiábá, ìtaìtá, ùsúkkéed, duóp, duokéed, duɗóebã duólóetá, duóenáng, efúd, efúdekéed, efúdebá, efúdetá, efúdenáng, èlíp, elíp-mékéed, èlíp-mé-ibá, elíp-mé-ìtá, elíp-me-inang, elíp-me-ìtión, elíp-me-itiokéed, elip-me-itiàbá, elíp-me-itíatá, elip-me-usukkeed, elíp-me-duop, elip-me duokeed, elip-me-duoeba, elip-mé-duóetà, elip-mé-duóenàng, elip-me-efud, elip-me-efudekeed, elip-me-efudebá, elip-me-efudeta, elip-me-efudenáng, abáa, abáa-ye-kéed, abáa-ye-ìbá, abáa-ye-ìtà, abáa-ye-ìnáng, abáa-ye-ìtíón, abáa-ye-itiokéed, abáa-ye-itiàbá, abáa-ye-itiaita, abáa-ye-ùsùkkeed, abáa-ye-duóp, abáa-ye-duókeed, abáa-ye-duóebá, abáa-yé-duóetá, abáa-ye-duóenáng, abáa-ye-efud, abáa-ye-efudekeed, abáa-ye-efudebá, abáa-ye-efudeta, abáa-ye-efudenáng, àtá, àtá-ye-kéed, àtá-ye-ìbá, àtá-ye-ìtà, àtá-ye-ìnáng, àtá-ye-ìtíón, àtá-ye-itiokéed, àtá-ye-itiàbá, àtá-ye-itiaita, àtá-ye-ùsùkkeed, àtá-ye-duóp, àtá-ye-duókeed, àtá-ye-duóebá, àtá-yé-duóetá, àtá-ye-duóenáng, àtá-ye-efud, àtá-ye-efudekeed, àtá-ye-efudebá, àtá-ye-efudeta, àtá-ye-efudenáng, añañg.